Muchere kureo na vikari vivirii vya kuteka muchere huveo na machere awahukilanga na kurio na gundi gu uteka za ura magura mazi uramu muchere ndaranga kwivala mchere gwa garura na mazi yugu upima mazi vihokombe kulingana na muchere kulinagwo niva ni muchele nusu no ikilo muchele inusu ulapima mazi vinombe sita uvuhule ularanga uree mazi yago kumaiga ugoree muchele gavogwo shichira muchere kuriweza huri mularu tawe uenze muvuchafu vwosi utore vuchafu uturitze mu rwasi uvukule mazi vogize muchele qwenogo mazi ga huranga urego khandi ukuree mazi ga karirii uonizee mbaka muchele qwenogo guree musati na isaa yeneyo aree mazi gogo mumaiga ereremu magura uvugula muchele gwenugu urikamu sasa wakarihamu muchere qwenugu hamaiga ulakhunina ugueka muda karibu ya zidanika arubaini no amusini ndina. Muchere gwenugu nuuwenza, nuromba muliro, shukara munyishi tawe, muliro uvikemu kidogokidogo nunyori muliro ku muhere mazi gakaanza kuwaku kwigulu ulaana kupungua mulala, shichira nureka muliro kwazana gwake gularomba mchera gwenuku guluree, alaanza kupungusa gwakaduka kabisa ularuriza mu khari zigwi, ztigare za maanda guanze kuyirira maanda gwakayia uvukula ururize kumaiga, ukunure mwaya kurule mu alafu anyala kupakua mhele gwenugu uwe vaana alafu kureo na muhere gundi nivaa uri na vindu vinyishi vya kutsuganya zinyanya vitunguru shina yezo ukalange maguraa na mchele wenga udeke. Wakaraku ndiona muchere awogwo shuvere nuudori guvee vulei guvare mulavu uvere yao ndiono, uvagule muchere gwanogo uogie vulai kabisa gulavi. Ore mchanganyiko gugwo zinyanya nindi ivitungu uta kumahiga kandi odeka karondekana nu muriru nutaima umuriru saguzizanga umuriru sigutava umwinje dave umuchere rwaguziza nigukama amatsi na nupungu umurivu shigira nutamu umuriru umwinje kandi umuchere gwenigwo gurahaka nigwakayia vulai gazizagila kuhira amanda paka amatsi gafwemu kabisa alafu umuchere gwenigu gulava gove ready ohe ovana vanyanye.